والله افضل اعيش في عالم خالي من الجريمة. الجريمة هي ابشع شيء في الحياة. تخيل انك تعيش في مجتمع امن كل الناس يحترمون يحبون بعضهم. الامان يخلينا نعيش براحة نستمتع بالحياة هي ابشع شيء في الحياة. الكوارث الصعبة كوارث طبيعية صعبة بجد. لكن الجريمة تؤثر على العلاقات الاجتماعية